زه په ورځ کې تقریبا درې ځلې خپل ایمیل ګورم. عموما، یو ځل سهار، یو ځل د ماسپښین په وخت، او یو ځل بیا ماښام. دا د دې لپاره چې مهم پیغامونه له لاسه ورنه کړم او کارونه پر وخت تنظیم کړم. که ضرورت وي نو کله نا کله اضافي ځلې هم ګورم، خو عموما درې ځلې کافي وي.